في اليوم بشرب من لتر للترين مياه يعني ممكن اشرب لتر و نص مثلا في اليوم في الأسبوع بشرب حوالي من عشرة لخمستاشر لتر بس في الأغلب بيكونوا مثلا اتناشر او تلاتاشر لتر مبيزيدوش عن كده أيام قليلة اوي او أسابيع قليلة اللي بشرب فيها خمستاشر لتر